Nta anum nda nnor ora ezen je zazizira sere va bha izen arikpe ora ezen ara ekaandem ado bhavi eda ero ekandem ora ezen je hubsub, asi edada eta ero onor so ra hokpengha or ezen se ra hekpengha jehem evoi eyu sub bha hekpa eto sere oja ekandem ora ezen je zazizira ma ede fene ezizira ma bhahenab, bhiviri, ezazizira nta ere zizira enan dee nta bhoven bhojaji ezazizira, ora ezen joja apa tor je bhaheyong aro eje sa ehumor retor, seresa, sehumor ivon ona ekandem ora ezen jem jo ja ezazizira efene ekpegha kpegha. Se kparare ese otar ara inai aba sa dor ara bhasador husa ezen jahara bhahumor bhasa dor husa kasen bha ezen je kpegha kpegha ora rimere hub bharo rimerehub rikpegha ritabhor. Serefa hisa hekabhe hekabhe sa inai aba sa- dor ara bhasa sahara bhasa husa bhahumor rimerehub ara bhoven aruja. Ora ezen jekpegha kpegha or ezen jo ja ezazizizra ozizira a'rimerebub bha hoze, bhaiviri ora, ora ezen joja ere humor bhikpengha mme humor ena bhoven ona ezen ajen jo ja ehumor bhikpengha humor ena bhoven oja ezen jere ezazizira ara rimerehub re ara ere far bha hisa bhekabhebhekabhe. Izen idu du si ji kakubho ja usere jo ja izizira bha iviri, ezen ara efare, efa ezizira ivirio o nta ra tom je hotom, segba ere fafani maa bhahisa, kpam kpam se pa uyang kwa gwo atom je kpam kpam efene ma opora jado ere yayen efa sere tar bhoven intereharahar fe asa ye atararo ese tar fe tu- tu- tu ehar je ede yina ezen edudu je gbe de zazizira gwora ezen ara ekpere ekpe sekere si bhoven nta bhuwong bhezabhaza mme ze ta ero eyen bhovena'osi fene fa je ekeresi ebhoro egba bheda jekere sa bhoven a'osi fene bhebharere, ese tar bhovena'osi fene tututu mme se har fe esi je mona bha hekpa eto jenne mmese gbeze etaero ezen ara ekperẹ ogbora ezen ja eza zi zira ora ezen jo ja evoi bhoven hitar ofi o, ora ezen joja evoi uru ona nta erezen eru jemene nzia ezen ja je enyen o har re era ezizira eyen eze taero ekurere. Ezen je nan homare kwani kwani eze tarero ezan jani ekpegha kpegha onang bha ekpe eyen bhuzizira, eyen bhikpengha fa je ehumor mme si bhoven. Bha efa aja yayen bhuzizira ara bhikpengha, bha ekandem aja ya yen bhikpengha ara bhuzizira, nta erezen ehar bhoven far je ekeresi ebhan ebhan egba ja bhuwong bhezabhazabho hezuzuma, asi sekume yen se ze tar ero bhoven fem ani nyina nta nnan yina fe.